कई वाक स्वतन्त्रता पे सीमा होनी चा? महारा हिसाब से बोल बा की जो क्षमता है नि उपे जरूर सीमा होनी चा। क्योंकि अगर उपे सीमा निराखान्गा तो मनख कई भी बोल भी करेगा बकवास बाजी करेगा। <noise> जस्या की क्लास मे बैठ यो कोई बच्चों तो ऊँ बात चित नि करे। अपणा गुरुजी की बात सुने जो प्रश्न पुच्यो ऊँको ही जवाब दे। <noise> दोस्ता मे भी अपण जद बैठया रा तो भी एक सीमा के भीतर बात करणी छा। जिसे की कई है की अच्छे से वेवार बन्यो रे। समाज मे भी नाव बन्यो रे। माता पिता से अच्छे से बात चित करा। तो बोलबा की एक सीमा तो होनी ही छा।